Misy karazany roa ny karazana aretina alika izay <hesitation> misy ny atao hoe haromontana, manaikitra izy de mifindra ilay amin'iny alalan'iny kaitrany iny, misy koa manintsam-bolo izay efa <hesitation> miteraka amin'ny miteraka fahanterana ho azy izy na hoe mihinana ampango.